अगस्त रो महीनो स्वतंत्रता, तीज-त्यौहार अने बदलता मौसम रो प्रतीक होवे। भारत में स्वतंत्रता दिवस पंद्रह अगस्त घणी धूमधाम सै मनाव, जिकरो देशभक्ति रो जज्बा बढ़ावज। रक्षाबंधन भाई-बहन रो प्यार दर्शावै, अने कई जगह जन्माष्टमी कृष्ण भगवान रो जन्मोत्सव रूपे मनावज। मानसून अपन अंतिम चरण में होवे|